Nyimpa a n'abrabͻ nyaa nsunsuando wͻ mo do paa yɛ me kyerɛkyerɛnyi baa bi a ͻkyerɛɛ me adze wͻ mboframba skuul. Dɛm ber no nna ͻkyerɛ Mfantse kasa. Na afei kwan a nna osi fa kyerɛ me no, na ͻma m'enyi gye adzesua no - no. Na misii m'adwen pi dɛ mepɛ dɛ meyɛ tse dɛ ͻno. Ntsi ndɛ sɛ meyɛ Mfantsenyi na meyɛ Mfantsenyi ͻkyerɛkyerɛnyi a, medze ndaase no nyina ma no.